أكيد الأكل في البيت والطبخ في البيت, لأنه مفيد وصحي وكمان موفر, وكمان بيطلعأحلى بمليار مرة من أكل برا, إذا كنت استخدمت المكونات المناسبة يعني, غير كدا يعني, أحب آكل من طبخ إيدي, بحس بمتعة مختلفة, يعني رائعة.